Yate bene ke lamuraiki sola menikah <hesitation> ditiro jolo jomai sipa'na, maballo siaraka sipa'na te bene. <hesitation> manarang siaraka te ma'nasu raka, atau manarang raka ma' paccing paccingngi jio dapo' marang raka ma'paccingngi jio kamar mandi manarang raka ma'paccingi jio wastafel atau manarang raka ala penawanna to keluarganta to. supaya napurai duka ki te' bene karna masa' la na pakadakei memang sipa'na na la sisolaki te' bene, ato <hesitation> umba nakuai yate bene sebelum la disisolan susito pasti ditiro jomai sipa'na jolo <hesitation> atau kedo kedona susito maballo siaraka sipa' sipa'na te bene atau kedo kedona susito mai atau sempat na buda kedo bang, buda kedo lako tau tae'na porai ato kadake sipa'na lako to senga' matumba raka nakuai tee bene lako caritanna tau senga' jangan sampaina di solang dako na kadakemi carita caritanna te tau atau lako keluarganta